La kuro’ xen my üü kö’ e kuii náá’ jnáá’ dsa jmíi xa my üü e re jné náá’, jné náá’ my üü jö tu dseli fyy my üü jö, jö to ma re fii mý üü jö mi kióórá’ jö tu kieráá’ <hesitation> kieráá’ e re lɇ üü kö’ e kie’ tin tá’ my üü ré’ kö’ jö jö tu kie’ e éé’, kierá’ e re lɇ my üü ré’ kö’ kiä’ lajy mó lajy jmyy’ la jy ta jmí’ lɇ e dse kuɇn kiä’ kiera’ e kiela’ jia’ ka my üü kö, my úü e dse iáá ‘ñee e dse iáá ‘ñee e i xen jñi jö e xíí’ ráá’ my üü pee jö, bi dxó bii üü’ bii my roo jmⱥ’ bii ga xa jö’ kie’, jö laka my üü e re jné náá’ e kiela’ jiá’ kö’ kie ú’ my üü jö my üü pee jö <noise> mýy e tii my üü e tii my e re iáá ‘ñee fa´ta´’ e tuu jö to my üü jö a jia’ nará’ xijö kiela’ ki bii dxó ree lɇ kiäa’ my üü pee jö, la nɇ ‘nɇɇ’ lɇ e faa´’ra my üü e xa kieerá’ jnáá’ e ty ná’ kiera’ jnáá’ jóoó kieerá’ jnáá’ dsa jmíi.